To wai njonden ai <noise> wala e jaudi moftoro <noise> ko nanon? to dum hebai kam <noise> ngomnati hakkila na leddi, wala wata hakkilo mun edo ko fe'oto e leddi, ngel to ngel djodake ai kowa hebi njonde jam. <noise> to dum hebayi njonde jam fa, wala ko dum wadi, <noise> amma usekoni to dum heɓai dum toro ngomanti hakkila na leddi <noise> keben njonde jam, to en kebi njonde jam ai en kebi risku mangu. to en kebayi njonde jam jaundi ndin <noise> ma ndi mobtatako ai, en ndemata, en njangata, <noise> sai welo faddi da'en. Amma ko ko weli kam ngomnati wata hakkilo mu dum edo hakkilanki leddi, ko ummi fu mgomnati hakkila na, <noise> wata hakkilo mun dou don to to en nkeɓi ni'i, ai en keɓi njonde jam. To wala njonde jam to dum fu majum wala dum doggata iyyi. <noise>